Kuexhi niná xakú palo no nriaxa palo niño xá este nrida fruta xa ihó palo tiche xanrida xú xakú palo frutale ñá xhinina xa ihó.